Ma u ngë e di na ka martonem kurrë te gjeha, però na ë se kit’ martonesha më përqej të buja një bukur fest me miqt, me a famigja e mbi të gjitha bella musica, ndo njeri çë i bie dal vivo me strumentet, ndo njeri çë këndon e të lozjëm gjithë bashkë e të lianaremi gjithë bashkë.